Ҳашарот яке аз гуруҳҳои калонтарини ҷонварон дар табиат ба шумор меравад. Онҳо дар ҳама ҷо ҳастанд. Дар замин, дар об ва ҳатто дар ҳаво. Яке аз ин ҳашаротоҳо занбӯр, хомӯшак, шапарак, мӯрча, занбӯри асал, занбӯри васп, ҳашаротҳои обӣ, гамбуск, кана ва дигарҳо мебошанд.